Unam Sé ÚMI-ņkúd Mmó kē āyie Ifiokāde ewa Ntak ámi n̄woho ke ewa ayie Ifiok ade, ämäkedel éwa kurvá or amakédep ke Ilúng Awọ aliguo ufok-afo Ámakód ánọ ewá áde aying, ewá áde awikpong uton ino se-ato Ikód I modé Nte ayé akpebábá-00, nte-aye akpesisine náhá amakód aying ade nahá áye-kop. áná atché ali Daha aye amatehe lliguó, aye alanúng Ikáná fien ki-Idem, akama esim amón ade asuk ukang fieň ki- dem, asúk úkong fien. ki-Idem, ato alioho ke ewa ade akop aying émó Isioho ayé-dé. Aye álá ákána ntele, ásúk ákáná ntele asuk akana ntele, ama aye Jem ntie Asuók akubo. Ato akpedia nkpo, afokpeke ndidiu ade ano aye, aye, anu Ubo ndidia ádé ádiá Amadia nkpo ade Iman̄, ayé akọmẹ Inúng Igwóró anú aka-oooii náhá afo amajem aye, ato anung akod aying ato ake-wóhó aye akele-de, aye anúng akóp, anúng aféhé alí. Ntele, ntélé, ntélé, ntélé, ntélé ké awó ntén awikóp ağing ató séké-kod ayede anúng ásékéné akod, agé anung asefehe akene awo ade. amanung Ikúkúd áwó áde, Iméhé, Uwem, naha ayé anúng ásé úwile fion änúng awi wile awo nfen ntele. awo ála aye ali-lionoke, íwi-keñe āyé Úsọhọ ídáhá áwi-kṕọkṕomé akṕọné aye átá éti-eti tútú áyé asádá áwó éḱọd ́ ewa ade. Ágwó adibáhá ñsiki̱kọd éwá ád́é, ágẃọ ád́é awi-kákáná isọ áyóṇg. Nsádé akṕésáhá áká ewá ádé akémẹ lnam aye nkpo, ke ntak? Idéhé llúṇg agwọ ade adede, aye kana lsọ áyóṇg. Nkṕọ se ewá áséñạm ki llung ano asinie ámọ adwde, lyaka nna awo ali-dodo se ádùk ilùṇg ádé ádúk, Áyé asese mbọn se íwí-dúk llùng ade. Mme ùtọm, mme utom se ewá áse ánám adédé anọ nsiyie mmọ. Nták adede mmọhò ke, áye áfọn ágwọ lkpiyéné ayé ké llùng.